Agar kayfiyatim yomon bo'lsa, meni kuldirishni yo'lini doimo bilasiz. Rahmat sizga hayotimda borligingiz uchun! Har doim menga sovg'alar berasiz, kutilmagan sovg'alar qilasiz, kutilmagan vaziyatlar bilan meni yuzimda tabassum ko'rishni xoxlaysiz. Ba'zida o'zim ham o'zimga hasad qilib ketaman havas bilan birga. Nahotki men shunday baxtga loyiqman deya o'zimga savol beraman.